Raha ohatra ka mpitety faritra very tao am'tanàna vahiny ndray aho a, de izao no ataoko mba ahitako làlana: jereko loha ny aloka hoe aiza zany ny avaratra na andrefana de eo am'zay aho zany no <hesitation> mijery zay tokony andehanako.